Tahaka izao ny fanamarihana ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana tonga lafatra. <hesitation> eo aloha ilay fanomanan'ny fianakaviana. Efa fantatra ilay daty dia manomana ilay fianakaviana hoe amin'izao daty tsika mankalaza an'ilay aniverisera. Rehefa tonga ilay fotoana dia mbola manomana ihany koa ilay fianakaviana ny sakafo iarahana misakafo amin'io. Vory daholo izany ny fianakaviana <hesitation> manakaiky an'ilay tompom-pety. Dia mandritra an'iny fotoana iny an, dia mikarakara sakafo dia <hesitation> kendrena mba ho sakafo ankafizin'ilay olona tompom-pety no atao. Dia tonga amin'izay ilay ora isakafoanana dia vory eo amin'ny latabatra daholo ny rehetra. Dia atomboka amin'ny vavaka matetika ilay fotoana. Dia avy eo miaraka misakafo amin'izay. Dia rehefa hifarana ilay sakafo an, dia alamina ny latabatra dia eo misy ny mofomamy izay avoaka avy any ambadika any. Misy labozia izay tsofina dia avy eo rehefa tapitra ny fizarana an'ilay gato, dia manapoitra an'ilay <hesitation> fanomezana fanamarihana an'ilay tsingerintaona amin'izay ny fianakaviana izay anatitra an'izany.